mat heilbrigðisstarfsfólks á að ráða við brottvísun hælisleitenda segir forsætisráðherra hart var sótt að dómsmálaráðherra á Alþingi í dag vegna máls albönsku konunnar sem var send þunguð úr landi formaður stjórnar

bindur vonir við að hægt verði að ná sátt um framtíð Reykjalundar á næstu dögum landlæknisembættið hyggst gera úttekt á starfseminni forsætisráðherra Bretlands segir það hræðilegt fyrir lýðræðið ef útganga

Breta úr e s b dregst enn frekar fyrrverandi þingforseti segir útgönguna mestu mistök Breta frá seinni heimstyrjöldinni karlmaður er í haldi lögreglu eftir að gamalt hús brann á Akureyri í nótt tveir voru fluttir á slysadeild en í húsinu eru búsetuúrræði á vegum bæjarins báturinn sem sökk á Breiðafirði í

gær var nýkominn úr slipp og í góðu standi að sögn skipstjóra lögregla tók skýrslur af áhöfninni á Akranesi í dag gott kvöld forsætisráðherra telur að mat heilbrigðisstarfsfólks eigi að ráða þegar teknar eru um að vísa hælisleitendum úr landi fara þurfi yfir allt regluverk til að koma í veg fyrir misskilning eins og þann sem varð í máli konu sem var send þunguð úr landi konan sem er gengin á þrítugustu og sjöttu viku fór í lögreglufylgd úr landi í gærmorgun ásamt fjölskyldu sinni á grundvelli vottorðs frá trúnaðarlækni Útlendingastofnunar um að hún mætti fara í flug jafnvel þótt hún hefði aflað sér annars læknisvottorðs í fyrrakvöld um að

flugið yrði henni erfitt þarna lít ég svo á að mat heilbrigðisstarfsmanna eigi að ráða eins og var farið yfir í fréttum í gær þá voru þarna kannski einhver óljós skilaboð á milli þannig að mér finnst mikilvægt að það verði farið yfir allt verklag í kringum almennt regluverk í kringum bæði viðkvæma einstaklinga og barnshafandi konur þannig að það sé algjörlega skýrt að

sé kveðið á um þverpólitíska þingmannanefnd til að fara yfir framkvæmd útlendingalaganna sú nefnd það átti að endurskipa hana og það hefur dregist að fá tilnefningar frá einhverjum þingflokkum skilst mér en það er auðvitað mjög mikilvægt að sú nefnd taki til starfa og fari yfir framkvæmd laganna þannig að við séum að gera það með skipulegum hætti ekki eingöngu

út frá þeim málum sem kunna að koma upp heldur líka út frá skipulögðum hætti og hvort við þurfum

að gera breytingar á lögunum eða framkvæmd þeirra eins og mér sýnist að þurfi að fara yfir í þessu tilviki í yfirlýsingu sem Útlendingastofnun sendi frá sér síðdegis í dag segir að fyrra vottorðið frá lækni á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hafi verið gefið út á mánudag degi áður en konan fór úr landi en ekki mörgum vikum fyrr eins og áður hefur verið haldið fram Útlendingastofnun hafi óskað eftir fundi með landlækni til að fara yfir málið sem og almennt með hvaða hætti skuli standa að öflun

læknisvottorða í málum sem þessum einnig hefur því verið haldið fram að læknirinn sem skrifaði upp á vottorðið hafi aldrei hitt konuna það er alveg óhugsandi í málefnum sem þessum sem kona er

auðvitað breyst töluvert frá degi til dags eða viku til viku og því getur vel verið að á ákveðnum tíma sé vottorðið orðið úrelt hins

mundi enginn skrifa svona vottorð

hitta viðkomandi en vottorðið var samt gefið út nokkrum dögum eftir að hann hitti konuna eða hvað já það er rétt vottorðið sem hefur verið birt í fjölmiðlum er þess eðlis að það er ekki sjálfgefið að sá einstaklingur megi ekki fara í flug heldur að það gæti orðið erfitt og ég mundi túlka þetta alveg eins og segir Óskar og vísar til aðstoðarforstjóra Útlendingastofnunar samtökin réttur barna á flótta segja á Facebook að konan sé nú á spítala í Albaníu með samdrætti og verið sé að undirbúa fyrirburafæðingu þetta hefur ekki fengist staðfest hart var deilt á dómsmálaráðherra á Alþingi í dag og voru stjórnvöld sökuð um að hafa ekki farið fram með mannúðlegum hætti við

brottvísun albönsku konunnar sagt var að endurskoða þurfi framkvæmd útlendingalaga sérstaklega hvað varðar fólk í viðkvæmri stöðu vissulega er heimild í okkar gölluðu útlendingalögum til að senda hana úr landi en það er alveg jafnljóst að þar er líka heimild

að gera það ekki hver á að njóta vafans er það kerfið sem

hæstvirtur ráðherra reynir að klína á allan þingheim það held ég ekki mig langar svo mikið til

að biðja íslensk stjórnvöld um að biðjast afsökunar viðurkenna að mistök hafi verið gerð þegar kona í áhættumeðgöngu var send í nítján klukkustunda ferðalag með mörgum millilendingum með tilheyrandi

tveggja ára barni sínu þetta var aðeins gert að umræðu hér að þetta ætti ekki saman að

gegn því að tala um mannúð að tala um skilvirkni því er ég bara algjörlega ósammála við hljótum að vera sammála

það er engin mannúð fólgin í því að láta fólk bíða hér í lengri tíma hvort sem svarið er að veita

vernd eða ekki landlæknisembættið hyggst gera úttekt á Reykjalundi á næstu dögum formaður stjórnar SÍBS segir að lausn fáist í málið í vikunni en formaður læknaráðs Reykjalundar segir það afar ólíklegt heilbrigðisráðherra landlæknisembættið og Sjúkratryggingar Íslands funduðu um stöðuna á Reykjalundi í morgun allir læknar á stofnuninni nema þrír hafa sagt upp störfum

fundinum tilkynnti fulltrúi landlæknis að embættið hefji úttekt á starfsemi Reykjalundar á næstu dögum tilefni þessar úttektar er ekki það að við höldum að að á Reykjalundi sé heilbrigðisþjónusta í einhverjum molum eða eitthvað slíkt þvert á móti höfum við engar vísbendingar um að það hafi orðið einhver meiri háttar skerðing á heilbrigðisþjónustu þar á undanförnum vikum hins vegar teljum við stöðuna vera

að fara á staðinn og ræða við sjúklinga og jafnvel

til að fá dýpri skilning á stöðunni og þetta munum við gera á allra næstu dögum Kjartan segir að á meðan ástandið á Reykjalundi sé eins og það er stefni það mikilvægri teymisvinnu á stofnuninni í hættu það er okkar sem eftirlitsaðila mikilvægt að ganga úr skugga um að þessi þjónusta sem er veitt þarna sé

góð og eins og hún á að vera

eins viljum við líka upplýsa heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðisráðuneytið um stöðuna eins og hún er það munum við reyna að gera í þessari úttekt staðan á Reykjalundi er augljóslega mjög alvarleg og við höfum sagt það áður og það er augljóst að þetta er mikill vandi

sem brýnt er að leysa Sveinn Guðmundsson formaður stjórnar

dag að lausn væri í sjónmáli sem kynnt yrði í vikunni Magdalena Ásgeirsdóttir formaður læknaráðs Reykjalundar segir það hins vegar ólíklegt ekki hafi verið leitað eftir samráði eða boðað til fundar í um tvær vikur til að mynda hafi starfsmenn fyrst heyrt af úttekt landlæknisembættisins í fjölmiðlum sem fyrr neita stjórnendur Reykjalundar að veita fréttastofu viðtal og þið ætlið að fjalla

Bretlands segist oft hafa viljað tyggja bindið sitt af pirringi yfir breska þinginu því var slitið í dag breska ríkið hefur eytt yfir milljarði punda í kosningar það sem af er þessum áratug boris Johnson forsætisráðherra Bretlands fór á fund Elísabetar Englandsdrottningar í dag til að tilkynna formlega um kosningarnar en þinginu hafði verið slitið skömmu áður með þessu má segja að kosningabaráttan sé formlega hafin Johnson ítrekaði að hann hafi ekki viljað kjósa svo snemma þingið væri hins vegar lamað

sem er nýhættur sem forseti neðri

breska þingsins virðist ekki á sama máli haft var eftir honum á fundi með erlendum fréttamönnum að útganga Breta væri stærstu mistök sem þjóðin hefði

gert frá því í seinni heimsstyrjöldinni hún myndi ekki hjálpa Bretum þetta eru fjórðu þingkosningarnar á þessum áratug samkvæmt samantekt standard hafa farið þrjú hundruð fjörutíu og níu milljónir punda í almennar þingkosningar og eru komandi kosningar ekki með í þeim tölum

hafa kostað tvö hundruð og sextíu milljónir punda tvær þjóðaratkvæðagreiðslur hafa kostað tvö hundruð og fjórar milljónir og kosningar um lögreglustjóra og saksóknara hundrað

tuttugu og fimm milljónir

þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslur í Skotlandi og kostað tuttugu og tvær milljónir og annar kostnaður er níutíu og sjö milljónir

samtals er kostnaðurinn rétt rúmur milljarður punda eða um hundrað og fjörutíu milljarðar íslenskra króna á núverandi gengi kosningar hafa ekki verið jafn tíðar og þar af leiðandi

á síðari tímum karlmaður er í haldi lögreglu eftir að gamalt hús í Sandgerðisbót á Akureyri brann í nótt rannsókn málsins er

frumstigi en ekki hefur verið unnt að yfirheyra manninn tveir voru fluttir á slysadeild og er húsið að öllum líkindum ónýtt í húsinu sem er skammt frá smábátahöfninni á Akureyri eru búsetuúrræði á vegum bæjarins karl og kona sem búa á efri hæð hússins hringdu í Neyðarlínuna þegar þau urðu vör við eld á neðri hæðinni

komu sér sjálf út og voru flutt á bráðamóttöku til skoðunar líðan þeirra er eftir atvikum góð íbúi á neðri hæðinni þar sem eldurinn kviknaði var handtekinn í nótt og er enn í haldi hvorki lögregla né slökkvilið hefur viljað staðfesta hvort grunur sé um íkveikju rannsókn er á byrjunarstigi starfsmenn tæknideildar hjá lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu voru að koma í bæinn og eru að fara inn á vettvanginn þið eruð með mann í haldi hver

er aðkoma hans að málinu við erum ekki tilbúnir að tjá okkur að svo stöddu um hans þátt í málinu hvers vegna ekki ástand hans er þannig að það hefur ekki verið hægt slökkviliðið var kallað að húsinu klukkan hálf tvö í nótt en þá var það mannlaust ágætlega gekk að slökkva eldinn en húsið er að sögn

líklega ónýtt við sendum bara inn reykkafara sem voru tiltölulega snöggir að slökkva eldinn og reykræsta svona mesta svo svona fullvissa sig um að slökkvistarfi væri lokið það blossaði upp nokkrum sinnum aftur seðlabankastjóri segir að svo virðist sem íslenskt efnahagslíf sleppi tiltölulega vel frá þeim samdrætti sem spáð er í hagkerfinu seðlabankinn lækkaði stýrivexti í morgun þriðja mánuðinn í röð stýrivextir

Seðlabankans eru nú þrjú prósent eftir að bankinn tilkynnti um núll komma tuttugu og fimm prósentustiga lækkun í morgun vextirnir hafa lækkað um eitt

prósentustig frá því í vor og eru í sögulegu lágmarki seðlabankastjóri vonast til þess að vaxtalækkanir muni hvetja hagkerfið áfram um leið og horfur um hagvöxt hafa versnað frá fyrri hagspám nú er gert ráð fyrir því að hagvöxtur næsta árs verði eitt komma sex prósent samanborið

við eitt komma níu prósent í fyrri spá við erum að sjá núna fyrstu niðursveifluna er ekki að fara í samdrátt þessi vægi samdráttur sem er á þessu ári getur ekki talist alvarlegur ef ef þetta fer sem sem horfir núna þá getum við verið

það að fá tiltölulega mjúka lendingu

ekki fá samdrátt í hagkerfið sem varir lengi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum gæti hins vegar haft áhrif

Bandaríkjanna og Kína vegur þar þungt og því gæti í raun ríkt of mikil bjartsýni í efnahagsspám bankans á sama tíma eins og kemur fram

óttumst

að þetta sé of

þess að vera satt okkar spár séu of bjartsýnar við sjáum heiminn fara í meiri samdrátt en

ráð fyrir það muni hafa áhrif á okkur og svo framvegis Ásgeir segir einnig að þessi mikla lækkun stýrivaxta á árinu enn eftir að skila sér að fullu út í hagkerfið muni skila sér

á því næsta við séum að ná að beita peningastefnunni núna til þess að skapa ný störf báturinn sem sökk á Breiðafirði í gær var nýkominn úr slipp

í dag báturinn steytti á skeri

blíða s h tvö

er um sextíu og eitt tonn og tuttugu og einn metri að lengd báturinn sökk á Breiðafirði laust fyrir hádegi í gær björgun gekk snarlega og eftir fjörutíu mínútur var

komið um borð í bát sem var við veiðar í nágrenninu blíða var

og í góðu standi segir annar af tveimur skipstjórum hún var tekin öll í gegn í vor og og við byrjuðum snemma og

að vera góð veiði og allt gengið eins og best verður á kosið á bátnum eru tvær áhafnir sem skipta með sér vikum og var Ólafur því ekki um borð í gær skipstjórinn sem var um borð í gær er frá Lettlandi og með honum voru tveir aðrir útgerðin Iceland í Njarðvík gerir bátinn út í júní strandaði blíða á skeri á Breiðafirði Ólafur segist ekki hafa orðið var við neinar skemmdir á bátnum þá

eitthvað óskýrt enn þá og vonandi kemur bara eitthvað í ljós í rannsókninni sem er að fara fram núna en nei nei skipið var í hundrað prósent ástandi lögreglan á Vesturlandi segir að skýrslutökur hafi farið fram á Akranesi í dag ekki er ljóst hver næstu skref eru unnið er að því að finna nýjan bát til þess að sækja veiðarfæri sem urðu eftir þegar blíða sökk Ólafur segist sjá eftir blíðu að sjálfsögðu er mannbjörg aðalmálið í þessu en það er eftirsjá

í góðum bát sem gamlan jálk eins og mig

fyrir löngu ég hef gleði og áskorun í því að veiða beitukóng í Breiðafirði og vona að ég geti haldið því áfram fern norsk umhverfisverndarsamtök telja olíuborun í Barentshafi brot á stjórnarskrá og hafa höfðað mál á hendur norskum stjórnvöldum málið var tekið fyrir í Ósló í dag rök samtakanna eru þau að ein grein norsku stjórnarskrárinnar kveður á um að allir eigi rétt á lífvænlegu umhverfi olíuframleiðsla í Barentshafi geti ekki samræmst því fjölmargir unglingar sem hafa barist gegn loftslagsbreytingum voru við réttarhöldin auk fulltrúa samtaka á borð við

ríkti meðal þeirra um að málið myndi vinnast ellefu þúsund vísindamenn hvetja í nýrri grein til tafarlausra aðgerða gegn loftslagsbreytingum til að forðast neyðarástand formaður vonast til að þetta snúi einhverjum efasemdarmönnum nauðsynlegt sé að hver þjóð nái saman um aðgerðir í sínu landi líka

Bandaríkjamenn sem ætla að segja sig frá Parísarsáttmálanum Bandaríkjamenn tilkynntu í vikunni að þeir hefðu hafið formlegt úr Parísarsáttmálanum sem var undirritaður tvö þúsund og fimmtán þetta hafa helstu þjóðarleiðtogar gagnrýnt nú síðast forseti Frakklands í heimsókn til Kína þó að hann hafi ekki nefnt Bandaríkin á nafn

undir þetta tók forseti Kína í morgun birtist svo grein sem ellefu þúsund vísindamenn lögðu nafn sitt við skilaboðin voru gamalkunnug grípa þurfi til róttækra aðgerða til að forðast neyðarástand meðal annars þurfi meira á kostnað dýraafurða minnka matarsóun verulega og leggja há gjöld á losun kolefnis segir þetta mikilvægt innlegg vísindamenn hafa talað mjög skýrt mörgum þeirra finnst eins og skilaboðin séu ekki að komast til skila þannig að þeir leita þessarar leiðar og komast þau eitthvað frekar til skila núna vonandi Halldór bendir á að það sé mikil gerjun í þessum málum í Bandaríkjunum enda þrýsti Parísarsáttmálinn á að allar þjóðir leggi sitt af mörkum og nái sátt um það innan sinna raða þess vegna er þessi barátta um loftslagsmálin að færast heim í öll þessi lönd og það er einungis

sem hlutirnir breytast

tónlistarhátíðin hófst í dag og stendur fram á laugardag Andri

er við skemmtistaðinn Dillon í miðbæ Reykjavíkur er

líf og fjör jú svo sannarlega

hvað má reikna með mörgum gestum

á morgun verður víðast hvar hæglætisveður dálítil él við norðanverðan Faxaflóa og Breiðafjörð en annars úrkomulítið frost víða núll til átta stig en frostlaust við suður og vesturströndina Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið

hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni Ólafur Jóhannesson var í dag ráðinn þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta hann starfar við hlið Rúnars Páls Sigmundssonar sem stýrt hefur stjörnunni í sex ár Arnar Davíð Jónsson lék í dag fyrstur Íslendinga til úrslita á sterkustu mótaröð heims í keilu og vandræði halda áfram í dag missti liðið þriðja leikinn í röð niður í jafntefli nú í

á að ráða við brottvísun hælisleitenda segir forsætisráðherra hart var sótt að dómsmálaráðherra á Alþingi í dag vegna máls albönsku konunnar sem var send þunguð úr landi formaður stjórnar bindur vonir við að hægt verði að ná sátt um framtíð Reykjalundar á næstu dögum landlæknisembættið hyggst gera úttekt á starfseminni forsætisráðherra Bretlands

segir það hræðilegt fyrir lýðræðið ef útganga Breta úr e s b dregst enn frekar fyrrverandi þingforseti segir útgönguna mestu mistök Breta frá seinni heimstyrjöldinni karlmaður er í haldi lögreglu eftir að gamalt hús brann á Akureyri í nótt tveir voru fluttir á slysadeild en í húsinu eru búsetuúrræði á vegum bæjarins báturinn sem sökk á Breiðafirði í gær var nýkominn úr slipp og í góðu standi að sögn skipstjóra lögregla

tók skýrslur af áhöfninni á Akranesi í dag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

veriði sæl